Le trompetra ndraiky tegna tsy aiko hoe ino fa fahaizako azy ndraiky mety hoe karakarazany instrument de musique regny fô izy fa tsy aiko hoe za mbola tsy nahita aty aminay koa mbola tsisy.